Buuno lusoun chií pues, y este kachitutit nu noun íoo jatiut te jinito te este buuno suní, jatiut te la este nu noun íoo nu kuu, buuno diferente jatiut nu nu majion ñika ichií ku chií pontouyo vele diferente jiaotuuti jenoratií te este xoo uuu jatiut nu kainotutit jenoratií te sou touku jiatit te buuno yuu kuu ja janiñ ñino kuu lusou jenarúti pero este buuno yuuní kuu jaa kadara.